Ña cepillo ña ovayó ña nro yú'o nro no'o, ho davo ta kuchó <laughs> tanguan ña nro ho o on. tenis iho yó, a nra inka na kuchó ná do ta xa nriva noa to mientras ta nguan na xá ta <noise> kú kuchoña ná ña nro nó'o, ha. ne veeo yó yuchonga na ña na nro nó'o ná nridajan kuchón najan.